Okalah mate lo ong ke me reken si oki tila, jiki nepalia no reken mei meh meh ko peleloula, ko kinatu de ah reken ko pakeret ni reken kukure lo ong ke me nda moken, ne ah sapa nit kina tu dean wean niko wetu loula okalah si ki natu de rekeng <hesitation> engkayu lo ong ke me, roula reken <hesitation> te e kina tu dean wian ni sia itulah kumi empe lotan <hesitation> kekuru de ni wie kula heh tu we kula lo ong ke me heh wie kula de moh menana mong <hesitation> nda mo kaluar heh sia alang kula sumop nitu mo, tea ko meningka- ningkas wo wea genang pating kasan tea koka tu de an sumop, emei kasi kaka an na de muhi kinep pali an no, hine ke ka an no, sia kuman lawas nge <hesitation> kine palian nika tebo ke wiam batu lo ong ke me opasil e, ko reken kuo selamu ko tuan na kota nurken si woki mei meh heh edon nie <hesitation> ni elot la nie <hesitation> tua wia si woki itu wa rimo. E tuwe kula <hesitation> empe lota no heh nena tela rio nda siange angkula, tea mo meningka- ningkas otea liu- liuren sapa ni turu ne tua, kah heh ko kine palian no toh ni tute tarimakase.